Mda walagan ƙatu hal ka vusa ka ɗunjaga tsu tan ola kamya hyel an hallak tuni apani sutu hyel aluktuni kar ga sin diya hyel an aluktu ka nalari, hyel an auktu ka nalari, hyel an aluktu ka vukwa thari gu hirni ma ka ghani ma tsa oltha ga to antu mbura chidi akula hyel thaku tsuwa tsana olumburu ka hyel ƙalumta suna ɗini ta mda na ɗimi ka hyel duk ɗabwada ka mburu chiƙi aƙala mdana olumburu wala ga yani ashina suhu hyel na mda tsuktu ƙatalaguwa sutu hyel di narawa wala mzir kutaga ga tsuk narawa mzir nan'ya dun mzir, ya kutagu duku kanya mzir laka gaƙi sin sutu ta ziwa. Abur ka mburu wutu ɗak da dimi iyinni tu yasi akwa dini tunka kir bello an di kulini ashina miringa mbura sin data ri wa mdalaka ki var laka tu mda lama ta pila taɗi wutu mawa hyellan nar wami dunarwa hyel an tau akwa zar wami dunarwa kabur chidi hyel kahyel ƙalumta lamburu su ɗimi <noise> ade si a ɓau burwa ka kuthi ƙamade tharni kata tharmbun mda nata ƙarabur tsuwa ka hyel thami adesi abaurniwa ƙamangani ka hyel lukwa daɗau da taƙe si a baurniwa kuthi ƙamande an vukwa tharri wami mayari an narwa buba ni an narwa kowani mda ka hyel tharni amma mzir vura tsaka miri mzir yura tsa miri ga pilala zim kyar gan yara ya gana hara li mri <hesitation> maina mai sanda pula punaum burni tu mbura fauɓalarini kambur gahgah. Diya da simƙara lamburu mi antu da pula tana namburu mri tana nayani mri ashe wa takwa thivir boni alam buru, wachi da sin cewa mda ana ɗau tapasa ka simwa, wachi mda ana sin ɓau makdum ka mda simha shan duniya ƙah chanji mda akwa simari to ka hyel thaku kalumta lamburu suna ƙimi kata sinta lamburu suna ƙakku ka hyel thar maɗan char kata sintalamburu suna ɗakku antu mburu kwa ƙida aƙaka hyel.